Yë martillo jue yë ko'o naj ti'i kyapësëmanë clavo, ko'o najtyë kondyë clavo të pyësëm je'e myaj kuwop naxëp y ko'o tëjk najk nëwobëwayn yë.